الكمبيوتر يحتوي على على مكونات أساسية، مثل لوحة المفاتيح، والشاشة، ولوحة الأم، وبطارية الرسومات، والأقراص الصلبة، ومعاليش سي بي يو يحتاج للذاكرة.